<hesitation> Misy mpinaman̈a zen̈y tontolo areky faharôe zen̈y baka tsy haiko e, karakory izen̈y. Fa izy koa irô zen̈y nahita hivavahady izen̈y mety nidriky tô izen̈y nahita nandeha nizaha ndreky, <hesitation> nandraman̈a zen̈y irô karakory an̈atiny toeran̈a zen̈y.